අද මේ වේගවත් ලෝකේ <hesitation> අපේ පෞද්ගලික ජීවිතය සහ රැකියාව සමබර කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණය <hesitation> ඇත්තටම හැම දෙනාම හිතන්න ඕන දෙයක්. මොකද <hesitation> බොහෝ දෙනා මේ දෙක <hesitation> ඒ කියන්නේ පෞද්ගලික ජීවිතයත් <hesitation> රැකියාවත් <hesitation> සමබර කර ගන්න බැරුව <hesitation> බොහෝ සෙයින් <hesitation> ආතතියට <hesitation> පීඩනයට <hesitation> පත්ව තියෙනවා. ඇත්තටම මේක කරගන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ තමයි <hesitation> රැකියාවේ කටයුතු <hesitation> ඒ රැකියාවට අදාළ කාලයේ <hesitation> පමණක් සිදු කිරීම. අපි හිතමුකො අපි රැකියාව කරන්නේ උදේ 8 සහ හවස 5 අතර කාලය කියල. ඒ කාලේ විතරක් අපේ ආයතන කටයුතු කරලා <hesitation> නිවසට ආවට පස්සේ <hesitation> අපේ පවුලේ අයත් එක්ක <hesitation> අපිට කාලය ගතකරන්න පුළුවන් නම් <hesitation> එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ වැඩ කටයුතු කර ගන්න <hesitation> තමන්ට කියලා කාලයක් වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් <hesitation> ඇත්තටම මේ දෙක අපිට සමබරව කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි රැකියාවේ වැඩ <hesitation> ගෙදරක් ගෙනත් කරනව නම් <hesitation> ඇත්තටම ඒක අපිට නරක විදිහට අපේ පෞද්ගලික ජීවිතයට බලපානවා. අපේ සම්බන්ධතා වුණත් <hesitation> ඒකෙන් බිඳ වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. <hesitation> ඒ නිසා <hesitation> මේක සමබර කර ගැනීමට <hesitation> අපි ප්‍රඥාවෙන් වැඩ කරන්න ඕනෙ.